धन्यवाद पता नहीं मैं आपका बिना क्या करदु? ना ही यीं जगह पर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा च, ना ही मी थें रास्ता पता च। आप मी थें सही समय पर मिलिन। मैं थें मेरी जगह पर पोछोण का वास्ता बहुत बहुत धन्यवाद।